Je kan este kan kawaniyán, namá lak kgawasán xlakán tunu xlá tamak klakaskin namá likgachiwin, la akin laklangatá tunu la porque akin laklangata titumayá kin talakapastakgnin, namá lak kgawasán , x lakán talakapastagnikán, namá lak kgawasan taralikilhchanimana para tachiwinan tsumat y tsumat nachuná, o witi chiwinama tunu tu lichiwinama niti katsikgo xtalakapastakgni la lachi nama tatanú ni tlán tijia ni ta an lhuwa,y witi pus ni akxtum lak kgawasán wi ti chiwinan tachiwinan para ti tachiwinan chatumi tsumat o ta an kskuela tarakalaskiní tu ta an ta tlawá, tu kama kamatsokgoma ix makgalhtawakgenakan watama nama chi xlakan lak kgawasan nikulá mas, akin ni la kamaslakgxtalikoyá lak kgawasán, chuná ma watiyá watiyá.

Kawaniyán makasá ix tlawakán chikinankán, pus kakan namá wanikán ktsukswit, xmatijukán chi , xchayakán xwankán, kala cualquier kiwi, we ne ma palhakiwí we nemá witi xliyawá, namá tasun xchik tutsú snun xlalamaka makán chu ixkakán tsukswit, xlekakgstichiwinankán, ix kakan chi matluk , xli mapachawanankán matluk, chumá xtlawakan, kakaslipinanti chi kun smukuku tiyat chu xtachikinan makasa lakgkgolon.

Tlawakan pat makchaya xaliwa xtilan chanit miliwa pat lakstita lego nalakgkaxtlawaya naswakgaya min pakhcha namuniya xalikaxtlawan natsiliya chi ama miliwa con min pakglhcha lata chi tlan chanit namatiktiya yan sputnikgonit xapakglhcha namatiktiya chi naminacha min chow lata chichi min chow pat kgakgesiwiya namuniya ama chi liwa ana matiwakgata mi sarten ana ni pat laktsiliya matiwakata min sarten ana ni pat laktsiliya lata kgesiwipat chu makapinpat y tlan naskawawan wa ama chi chu taxtuyacha lan y lan wan chi katawa chi tatsilistapu o kaspata min pakglhchapin wakg lan wan watiya.

Nama wanikan likaxtlawan la kakgat min aktsuswat pat katlawaya chi xa ama takgoxne stakgu pat lakgagonxa txuxwat pat likaxtlahuanana chi pala xpulakgni min agktakga axni tu pat tlawaya tu pat lakgachixkuwiya pat kastlawanana tlan tasi con tsuxswat o chukuya papel de china nama ama kapsnat pat lakchukuya xlakgata lan na tasi.

Akit klakati xa lak makán tawá ne ma akit liwa kiliway klakati, namá wanikán tlawakan talkgostapu, tasuaka stapu, tasuaka talhtsi, o wana amá xa kamuni axux na mi stapu, kamuni axux, pakglhcha, kamuni kulantu, kulantu kamuni o kalakchukujuni namá lhkaka pin, juu chu xlá kama min tawá kawayanti kamut chi min chau lan wayana, kama kakgotti min tawá chichi lan o namá katlawa chayote, kasuakani namá taltsi, kasuakani taltsi kamuni, katsas , tsotsokopin, katlawa, kakatstiritlawa amá kakalakgoxta min taltsi la takgen orejjitas wanikán wanamá kama tawán namá chayote, chuna má kin tawáy makgán, snuni tlan, watiyá.

Chi e kiltamakú, kin pukglhnikán chi tatapukooonittt, makatako la na má jin, pero namá wanikán makkgosma lonkgni ,por eso chi e kilhtamakú lamará lilakaputsa tasí, pero como tlan lawilanaw ni lilakaputsa lata chi tlawama chi kin puchinakán kin dios kan chuná e tutanan chi akgxtum, akgxtum chu tutá chi makgosma la mankana, la mankaná pero namá mima lonkgni swayaya mima, taktama taktama ni waniyán snun pero mima, pero patimanaw pus chu chi e tutanan nikula chi ixtlawaw, mas, chu akkxni chichinán chichinan, akxni chi e mankanama, la pero puro longni mak kgosma, akgxni wi la puru la mankgosma , mima snun suayayasen, puru lonkgne makgosma, chu e kawaniyán chi e kiltamakú, watiyá.

Kakawiniyanti akit nikimalakgachapa escuela makgas ki malakgachapa wana laktsú kawaniya akgaw kgataxki akgalhi akgnajatsa kataxkgalhi akxni kimanakachaka akgaw kata' kintaxtukaya kimalakachaka mak tsumatati pero kitnitlin kwalta chu kintamalakachalh ki tiku kinnana chu tatsokgni escuela nitu katsilhmas takgxalhlakgati chu chi ma nama kinmakgalhtawakgena xkiwanikan atantliyatit tamawiyatni taxa'akgá ni lakasninkinana nitaxtu escuela yajkimalakgachalh wa chinaskin makgalhtawakgená na xakan niwa tamawaniyán watkinana tlachi laktsukaman nitali kwalta tali kwalta xalaksi ku aman tiku nikulá tlawiyaki chuna nema kgawaliaktu lilakaputsa kakatsí maskikatasa ni uxmapakgsinana lilakaputsa akit parasujlakgpuwa ki ka manak kitatawi escuela lipuwak lipulatat lipukilitsú liakgkiwilika escuela ikit min chu katlawax kinkamaná lakgpuwa ana lakakilitsuwa suk chukstakiri chu tamakgasxtakglhi ixchujchajli takuwankgataskalhankinkamaná ixchuj kakgalili chu taxtuchán lax chu lakgpuwa ikpaxawak lama pulhkichinka kin kamaná kamaxilhtakgalhtawa ni chuta kkagalhti watiyá.

Ana niktlama nitu lama mas lama nama watiya talamana lak laktsu tsilekgni nama xa la xtakni laktsu silekgni laktsu slujlh nama wanikan este tatakxtu xpaluwa tiyat taxtu xlumati ana niklama kin pulatamat ni mas tu kakxila lama la malatlan tlan lata lama porque nama chi xkawanikan para lama lhuwa tu mas nitlan na chuxu min tachanan pero u nikklama kin pulataman nitu mas lama. Watiya.

Chi kán wan xlakata akit xaklakgati axni akit aktsujko xakuanit axni akit xakpuwán axni nakstaka kit nak skuja, xaklakgati snun katukuxto. Akin xa'kana snun katukuxto lata laktsumajan xakuanitaw y siempre kpuwa klakgati takuxto y siempre xaklilin kin tapuwán chali tuxama nitu kmakga'anan akit katsinilh más kuxtu, jka' chaxa kpuxa pín, xkgata, chakganan, slipinan katiyatni, xak sakgnan akxni akit tsumat xakuanit wak xak katsi ma kin trabajo. akxni akit ktamakgaxtokgli wak xakkatsiya y tlan xakskiti, akit nixakputsa nama likán nama puskitin akit puru kamakan xakmuju kin chaw akxni akit ktamakgaxtokgli puru kamakan xak muju kin chaw nachu xak lakpuwan para nitu kgalhi chali tuxama naktajuntarla nakskuja xlakata najkgalhiya xlakata na'anan para tu, sino nikula chu xaklakpuwan como nikskgalalalh chu xaklakpuwan watiya.

Nama kawanikan tantlinin snun lan lipaxaw kalipaxawaya kinkamakgatsiyanan lakgastanana ta tantli xlakan ta tantli kaputsakan nak katatantlih nak pusikulan katalakgatantlilh kin wanikan kin papa Dios o kin tsekan nama wanikan Maria la virgen talakgatantli nama y snun lan lipaxaw y kin anakalilakgastanana xlakan ta tantli xlakan kaputsakan ta'an katatantli ta tantli ta tantli chu tatanupala nak xchik xchik kin puchinakan Dios papa Dios tatanu xpulakni ana kamatantlinikan luego tataxtupala ta anpala tatantli tatantli nak kilhtin kamawikan chi kamawikan ta jaxa punchu tsukupala tatantli lamala lipaxaw kinkamakgapaxawayan xa nama tuku mas kinnalipaxawaya lipaxaw akxilpat tatantlimana kalakgachixkuwimaka xchik kin Dioskan. Chuna.

Xakjkgamanan kiliktsu na xakkgakgati jkgamanan kiliktsu con kintalaktsukaman xak latataxtuya xlatsalani, klaktsalanana lamakgachipaya y kchapaya nama tasiw kgankgatu chatum, kgankgatu chatum xak klajkgosnana xak ktakxtunana y xak tlawaya este xakmas la achu xakgkmastlawakgaya nana' xakskitiya xak ktlawaya este xak kaxtlawanana chatum kaxtlawanama chatum maklhkalitiya kiwi mat alh kuxtu y chatuy takuxtumana y kin tlawamanaw liway pi mat lama chi kin cha'lhkatnenekan chu xak xak tlawaya chu xak tlawaya lata laktsu laktsu laktsumajan como ocho año ixkinkakgalhiyan chi akgtsayan kata xkinkakgalhiyan chuma xakkgamanana puntsu jkgamanana, puntsu klaslakga y kinkakgawanikanan ni casi ktlawaya kinkamachixikanan sgata kgawa chi kinanajkan wana jkgamana kakchixwi sgata wi skgata kin tutkan pus kin xak klakatiya jkgamana como laktsujku xak kuanitaw chuma kit kstakli.

Nak kinpulataman wi tipalhuwa pukgalhtawakga,¿nikula tasi nama pukgalhtawakga?,lan tasi, xa natikun tamaninit, xanatikun tamakgtakgalhnit, nawa tatlawalh, takilhmatsukilh, nak ix akgstin, kgalhi nama wanikan loza ma nama litlawakanit cemento nak ixtapanitni, nama litamakgchawan wanikan ladrillo nachu wanikan block, palha, nama talitlawanit xtapuwan luwan, xtakatsin luwan

Jé nak kinpulataman lakchixkuwín ta'an makgjat ta'an alakatunu taputsá taskujut xlakata xlakán tlan natatlajá xtumikán ju'u nak atukuxtu natatlajá ni ma chani la nak chiki ala lakgalakgchiki tatlajá tumajtuma ju'u nachuná nak kgatukuxtu xlakán tapuwán tutlatlajá aktsú nika akchané weli ta'an makgjat

Tiku kalaskiní akgxni lakkatsán, akit Kklakán kuchiná lakata wa nakiwaní tuku ya likuchu nakuá xlakata aki tlan nakatsí chu kinpulakni nakaxlá, nak tamawá kilikuchú, nakuá la kilhtamakú nakiwaní nachú pala nakimakglhti tunikiliwat ninakuá xlakata nak kaxlá

Kinpulataman akxni aktsú ku xikwanit lan makglakgawanán lan laskujkán xik akxi nak kinpapa chu kintsiyuna. Taskuja lakchaján lakchixkuwín ta'an nak pusikulan nema wi nak kinpulatamn ta'an tantamawana nak pustan. Akit xikan nak pukgalhtawakga chu liputum kan'a nak katukuxtu chan chichiní wanikán domingo ankgan nak pu sikulan, ankgan lalapaxialhnankgan, ankgan nak Kachikín, lan xwanit kinpulatamankán.

Akit lakgapastlanputún tipalhuwa kalakchiki la nama tapakuwí Reynosa, México, Nuevo Laredo, kamputum maaakgat xlakata na chu nak kakgxilan y nak lak chú nakglakgapasa kakilhtamakú nak lan lakakgxila nikulá tasi pulataman nikulá lamaka tuku wakán tuku slhakán nachú nak tajú putlaw nema an makgat.

Makán laktsu kaman tlan ixtawayán, ni ixtawá tunamá makaminit luwan, luwán tsukulh kin kastamaxkiyán saksiní ne ma kotkán saksiní ne ma wakán, wanamá kin kamakgstantlawayán namá laksapajua laktsu chaw wanikán sabritas namá , kin kalakgalhiyán, nachú kin kalakgalhiyá snun kaxtilanchaw ne má tlawalá luwán ne má miná tajuma nak nak kapsnat ne ma tajuna tamakgchin, wa ma kin kalakallhiyán, nachú wakán liw, liwa ne ma makaminachá luwan ne ma tlawakán nak likán xuakán, smtakkán wamá ni kiliwatkán pajtsu pajtsu.

Akit ni kan chichiní klakgati katálatawilá kinatakamán kinatajon kinatutni kintalakgmin wayaná limaxtu kgalhchiwinaná tsiyaná talimín tatlakgni chu kintatliní akit snun kkaxawá talimín xanat chu wayaná limakxtun wayá chichi tawá chichi chaw nema takut ma nak palhka.

Nak kin pulataman tayá nalhuwa kiwí nema kgalanlan y nema kgatsultilan kiwí nema kalankán wa kgeskgan wa puksnánkiwi namá tamalakaskín snun lakchixkuwín puksnán kiwí chankgán tamakgtakgalhan wa nama axchichí kgestakgnit chalangaxaxpán namá tramiká putsakán chukunán xlakata nama xtukán xtakgala tlawakán nak tawilh puway lak tawilh chu tipakgatsi tu taskiní kiwí tayana latiyá wi nema kgeskga talimalakaskín tatanká skgaka lisajni talhawá snun makway namá kiwín.

Nak kinpulataman lakgachixkuwikán ninín. Ju'u nak kinpulataman talismanit tlawakán tawá akit kwa wati, kastilanchaw, kgoxkgay wixakalapu mantaxatalapu sakgsini akunkgalin makgchanankán tlawakán kastilanchaw nachu kgotgán kakaw kgotgán kafé tlawakán ch'achinankán nachu tlawakán nama walikán pinila.